Fŧafñe fe gí fina añaan, titi béedaa tta yyaat, fŧafñe biwéeti bijaa ngi fŧafñe. Halla binloti fi? Ubiiŧa mbúne, bâa bog gibo biñaŋ mandina bógi. Gboogin ɓas, gee bingi ŧéd mo, unan gi yaa mbúne. Walla bito ga gingúnga bsaayi, gmaag binŧédi bnan wi yaa mbúne, mbúni wembe we tinjédi bbayi binan wi to toora. Ndi bitoora wina wédi wembe, wee binúm binan jédi blúfat, binan wi lot wee gí fŧ&fñe. Habe ajaa mmegesi fŧafñe, dong titi béedaa tta gaŧ biwéeti bâan ngi fŧafñe, fŧafñi númta añaan.